මිළ අධික ආහාරයක් කියලම නැති වුණත් <hesitation> තරුපහේ හෝටලයකින් <hesitation> ආහාර වේලක් <hesitation> ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක ටිකක් මිල අධික වැඩක්. මොකද <hesitation> විවිධ රටවල්වල විවිධ <hesitation> මිළ අධික ආහාර වර්ග <hesitation> තරුපහේ හෝටල්වල බුෆේ වල තියෙනවා. <hesitation> ඉතින් <hesitation> එවැනි තරුපහේ හෝටලයකින් <hesitation> ආහාර වේලක් ලබා ගන්න කොට <hesitation> අධික මිලක් වියදම් කරන්න වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. <hesitation> නමුත් <hesitation> අපිට පුළුවන් <hesitation> විවිධ රටවල්වල තියෙන ආහාර <hesitation> සහ අපි කවදාවත් <hesitation> අත්හදා නොබලපු වර්ගයේ ආහාර රස විදින්න. ඉතින් <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් වැඩි මිළක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වුණත් <hesitation> ඒකෙන් අළුත් අත්දැකීමක් ලබන්න පුළුවන් කියල හිතනවා.